Nsanouuie oru. nrue ade chie mu ari kieme kieme wulyah lyurro lylum leh m'e ari lumm-lumie, arikieh leh-lumelema, nyum bie luheshe luel nkukie ari buro hieh loehieb-wuie lelmechie-chibo lehbrem chie wuluom-miel arieh kilehlum lehberem buwum aribie irikieh bele biele otun ibiebo mpi awo ochuwue, kieh bielennu-innue, kinnunn nten lehobie awo ochuwe en-ncum nten, enyunchie ihieh iyule ute iri yule yehari bouri bierem yehi leh-tehieh fi m'a, yeh ibur leh berem, ikuo-ochuwue, irue wuehie ari burro yeh, ari pon biemu abie yeh, arieh buo yen ari yeh bie buoo kibie rumu bie yeh yeh lehlum ochuwue, bie-bieh bie trkieh leh-obie kienn nten, ochuwue ade, awo ori rum mpi osubie chie papa wuchulem osha ki mieh miel ari irikie mar male olehnue bereme ikin-kin lehbiempi aribiele buoo, wuori wyen isah ibieh ori wuyen isha-arieh wuor kilekieh beibumbo abiehbie yuen leh bietum wutum bn biempi abie nyenu kiebiepieh, mielari hieh arikie yuoyuo, wuluom orieh Ikokro omie yurro miel ori male obpe ikw oble iwu hieh ari bie chie ute hieh ifieh, bieutele, fikieh rue chie ma yurro miel chie iko-oble iyehboo bierie lybetule aleh bieh yeh chie bie utele abie bieh ari bei rie oninu miel ofieh ibie pieh ibeh, inap-napbie lehbie fieh-fieh lebietule oma leh bie yeh chie iko-obleyeh itep-tepb biempi ochuwue, ari ble-ble bum aribi lyieh wuute bie ari tep-tepb bie ochuwue, miel ofieh yah biefieh, ichuwue arififieh, bie chin bie kile bie pie ayeh biekile chin, bie pie ayie bie fimu ochin so iruieh om'a mammieh oyurro mu arieh ofieh leh omie arikieh-kinkinu leh ighinu ikieh wuie ori bububpiepie rie, kile chie ik-oble yeh ifieh bon ari bie chin bie kile ikokoro ochie lehlu onna yurro miel arieh ofieh ma beynne bie rie puteoh abie bnap-napb okile ikowu oble kilu, mu ahiel nap-napb okilu lehushu igbrikigbro, miel fieh ogbriou ochu lehwulwl lwh oma Opoun leh ifieh ki fieh ari wuluom leh-bie yeh chie ikewuble ihiehb igrighoro, ori mu okiel chie ikowble arieh utenn biefieh ghrikie, ri chie zamh mu arieh ofieh leh npoieh m'a, bieyenn biepute abie omle kile chie, bie nap-napb leh-muishah ri chie oma pieh mu arieh leh ponieh maieti ko mieh wushu-shuie leh bie mpi ikobiesheh, mu ofieh ari miel ari|pie-pie biempi ochuwue, abie beyen ikobiesheh ipie biempi ochwue, ori chie pie endieh opi nu achie ma esukle, orikile enue ochi pie-ari mu arieh ma leh-bie ari omu arichie om'a lehbie okile eennu chie ikobie ima-ma lehbie biepie pie leh|shine, bierumrum obie, omiel pie miel ariel bieyunne bie rie pute abie kole orieh chie zam miel arieh ofieh oma, ifieh chiee ori kile miel, beloro ishah npin ariluleh mpi leh kukulo Inapbuchie kilekienu chie mu rieh chieleleh ochie zam ofieh le o'ma ari miel, ifikie pora gon ayeh chie nten afieh bie yunne biefifieh bie rie wuynunu, biepie chie opie leh bie yeh, kikieh iteteh haynunu